Mal mata rok no kha tongthoklaimani kaam o fwnangma kaisa belai no uanamasingsa. O mal mata rok no mwsana rwchabna tei khachikna bagwui kaam o fwnangjago. Baksa mal mata rok khai tongthoklaima sal o chana bagwui bwtharjago. O mal mata rok no amtwui khaimani belai no hamya. Amtwui ni bagwui bisi kaisa o haazaar haazaar mal mata rok bwtharjago. Aboni bagwui kaisa kainui mal mata ni jaat rok chini hayung ni kwmawui thangkha. Kwmawui tongnai mal mata rok no jesakhai faano khatiwui ma toninai.